التعليم مهم <hesitation> وايد للمجتمع، لأن التعليم يفتح فرص تطور، فرص ثقافية، فرص نمو، من خلال التعليم إحنا نجدر نحل مشاكلنا، ونجدر نبني مستقبل أفضل لنا، وأفضل للأجيال الجاية والقادمة ونوفرلهم سبل حياة أحسن.